Siknakimre este <hesitation> digamos que ato prinsipio de kato na estekenormal este rsolon parchi da lo tiempo sikna a lo este mars chi marsonal arakan fuert nakral achine este dorin niban ga- gasbuen este yesbueke este fuert bana enalda ori buen fuert barakan ski, chigrabuen techirguit buenlo nis bueras nidia te constant porke naldab bachi estero nilbun este den este wichko chipa este namas nina mars kon lobrə ilste lamayo chi después la klimaya te fokchina terchi primaverchi' este no siempr' puer dinal porke niana este lo- lo jun, juli yirakbuen wlina klima nisyeeya solo, ni mucho hay pero este poco poco esteriab nisyake parchi para buen este probuech buenlay lo poko este rse yebnibə yishkelə lebuensia shkot nisya ribuen este grate kos, pues yerirk chirak te este dii te morchirobuen yarso buen este chgan rso wgrate kolill graterinargato longatewi parche, este chirs stes oponilan este lo yo tachi kon nisye eshten este nirsiebrs. Dios grate niske, terga este re grare nirso buenirompo chetinon bueniran hasta cosechar hasta el final este chi yaga gaste toli muestr supor yilaga, la clima yagnun yapogchiga nalag naldiaro tum mas rogalnar rak che este ki este rsilchi ga rsil pasigala por shet riogꞌ, rig tubchie resecheubill yibarshe yidilo birchig yebnis yeshulo riabneg telomas, lore septiembre, octubrxke bachinilena noviembr, cuando siembr' asro este rekə este elgalday wchi wchi este erna bich sii sirremp retrorro, tenila este pernina chipamas ra este dubguel fukchina este tenina eshten invierno.